Raha misy vahiny namako zany maniry hitsidika ahy amin'ny herinandro ambony, ny akanjo teneniko aminy mba hoentiny dia akanjo maontina zany hoe akanjo tsy de mampiseho vatana be loatra, de <hesitation> teneniko koa izy hoe mitondrà akanjo bà sao sanatria manko mangatsiaka tampoka ny andro.